اسساں پہاڑی لوک ہونیاں اساں نا ناشتہ اس طراں ہونا صبح انڈے پراٹھے ہونے نال کوئی دیسی کھیو جی، کوئی چوری شوری مروڑی نی ہووے۔ پھر اگر بکری نے پائے ہون اس اڑا پسندیدہ ناشتہ وی او وی ہونا اے، تے اس دو بعد جیڑا اے نا کے کوئی لسی ہوئی جائے، کوئی <hesitation> مختلف اسساں چیزاں استعمال کرنے آں جس طراں سری پائے ہوئی گئے اے بکری نے تے استو بعد کھیو ہوئی گیا دیسی، مکھن ہوئی گیا اسساں اپنے کھر اچ ککڑیاں رکھی نی رہنیاں جیڑیاں آنٹے دینیاں او وی اسساں استعمال کرنے آں، تے باقی گاواں بکریاں اسساں نے جیڑے اپنے منجھ ہوئی ائی، دودہ اسساں دیسی استعمال کرنے آں۔ تے ماڑا پسندیدہ جیڑا ناشتہ اے او جس طراں دیسی کھیو نے پراٹھے پکے ہوئے ان صبح صبح، تے میں مس ندیدہ ناشتہ دیسی کھیو نا اے پراٹھے پکے ہیوے آن تے اساں کھانیاں۔ اس ساڑا جیڑا بچپن اس طراں نا سا، اسساں نکے ہونے ساں، ہیک دوے نال دوڑنے سے جیڑے، چاچے ، نئیاں ماوے نے، گدرے جیڑے ہونے سے اننا نال اس دوڑنے رہنے سیاں، ہیک دوئے کے اسی پوڑھنے رہنے سیاں۔ فیر اسساں تھوڑے بڑھے ہونے سیاں۔ ہیک کوٹی ہونی سی اس او کھیڑ نے رہے آں۔ کبڈی کھیلنے رہے آں۔ فیر جوں جوں سکول اچ جب اسساں گیاں تے نال تے والی بال سا، تے والی بال دا میچ او سارے سنگی دوست ہونے سن اننا نال اسساں کھلنے سے، تے اسساں بڑا مزہ اچھنا سا اننا چیزیں نال سارے اسسی جیڑا ترے چار منڈے ہونے ساں تے اساں جیڑے، نا او کھیڑھنے رہنے ساں۔ تے او فیر گللی ڈنڈا اس طراں ہونا سا ہیک دور مارنا سا او کافی دور جانا سا، اوتھوں فیر او گل ڈنڈا اس طراں ہونا سا ہیک دور مارنا دا اوس کافی دور جانا سا تے اسساں تھلے ڈنڈا اوتھیں رکھنے ساں تے او اگر اسکی برابر ماری شوربا سا تے اوٹ ہوئی جانا سا تے جیڑا ماری سکنا جیڑا کھیڑنا رہنا سا او ای کھڑی رہنا سا۔